བཅུ་ནང་ལོ་གང་དེ་བཅུ་སྐད་ནེ་ཤ་ཁན་ཕེ་གཅུང་དེ་ལོ་དེ་དབྱང་གི་ནང་ལས་སྐིང་ཕི་སེར་སེ་ལབ་ཏོ་ཨིན། ཁོང་སྐད་བཅུ་ནང་ལོ་ཐེ་ཆེ་ཆ་དེ་འཆིམ་ཏ་ཏེ་དྷ་ཤ་ཨིན། ཨོ་ན་ལས་ནེ་ཐམ་དོ་བཅུ་ནང་ལོ་ཡ་དེ་བཅུ་ནང་ཧ་པས་ནེ་དེ་ལོ་ཤ་ཤེ་ཨིན། ད་ལེས་ནེ་དེ་ལོ་དོ་ཡང་ན་ཤིང་ཏང་ལོ་ཕྱག་ཏེ་ནེ་དེ་ལོག་ཏེ། ནས་ཧེ་སྒོ་ཐོ་སོ་ཨིན། ཏ་ཨོ་ན་ནེ་ནེ་དེ་ལོ་ཤ་ཤེ་སྐད་ཀླུག་ཤཱ་ཧ་པོ་ཨིན།